Äj nämpa't que jetä planta'ista'p, je matita de jäyä'i jyamyajpa dolor cuando äjtyä ntä'ksyajpa o cuandotä naksyajpa o cuando marchitatzäjkyajpa, este jyamyajpa dolor por que jäy wene' jäyajpa, wene' tätzpä'yajpa, kekpä'yajpa 'yay, sea jäyä', sea arbol, sea kämanhpä o mäjapä pero de todas manera syentitzäjkyajpa cuando äjtyä ntotzyäjkyajpa, y ka tza'momtya'p arbol tambien tänhyajtäjpa, syentitzäjkyajpa dolor.